Ok, eo to pasi vahutet ina o ius ino sop. Ma ius ino sop e nom to hes iu, nung nem sih ve po sop. Ok pespra, pespra tah enom to ius inem sih, a sopsop a pupui tah. Nom to ius inem sih pa pupui ma ta bea ma tah gotgot nom to nes garuh nem sih ama tah nen po sop. A meh tah, ah susupen. Ve be ama susupen por sih nom to nes ius inem sih o sto- sop meo stirvur kenom pa ah nem o susapen meo sop. Ok meh tah, meh tah iven ba ina tah tahoko nom to ius inem sih o sop pah, ius inem sih o sop pa va- vapos ama, a kapa veh po tan pa uhuon sih bea kapa ta hook a huon to nes, bi va'ir non ama o goroh, nom to ius inem sih o sop pa, vatop- vatop pa, goe ta, a ru'en ve ki goe ta hop noma. Koman na iun. Ok a meh tah nom to ius mem sih o sop pa, reh uvin. Ive ba ma uvin no hat akah rer ra'ih. Tatakeo bat rer, nom to ius inem sih o sop mea iav, kenom pa reh uvin iniah.